Wemmoi shi kacc ika paspot moi a fok mu kammam ta fok bature i wala ke mar waro mandi tudi fudi shi ke perkonti piccemmoi kam nong pidi shi ta ballon changka ninya piacemmo. Ke maa shekko ma wemmoi shir shikkomo nong karan laa takaddamoi ta dungko sningkijaani, ma ningkijiko, maa weekeeko shirim kuuko kanshombo fudi shi ke pennan kan shombooko ta keero fudi shi kan shombo minaa-komo ko kuuliko, nyo mungbiaddina cha aano mandi minyai mo shekko fa cakka laa fudi jijimo. Aano we shi minu weekon ti shikki mo, shirin kui kam ti shikki shomboi kijimo penna ti fudi kijimo ta ta balliraani doi ta wuccire maa kushira shi tangka tang i-i keeran fudi minya ta wa ninya shwat. Ma mulyanko doi ta peno, fudi shi kan shimu kuuliko npeno fudi shi kan kuuliko. Peneng ke maa kan tem ke maa shekko ke yiiko shekaani akam nong mandi we shirai, shira penukonum. Mo kumbili shuran ku <noise> weccirei kenan.